Yelese'ere n de nimmu'urɛ paa ti la nara fu baŋɛ nɛra puan bii nɛra vom puan ge ta'am di bii fu ele e Mam zi'an, kɔ'ɔm dɛna la aduma yɛm n paɛ se'em beene. Solemiisi ni yeti maturity la. A ta'am pugum tara sɛla woo ge a san ka pire paa a yɛm la san ka pire bunkutɛ n pire n suni ti la pire se'em ge ti fu san ele e bii fu san di fu wan nyɛ ti daaŋɔ fiin wa sãn wa'am bini na, la wan dikɛ yelekãtɛ wa'am na. A ta'am pakɛ a lɔgerɔ yese bii ti a yeti aai fu kule gee eŋa ka le bɔta fu. Amaa a yɛm san pire, a wan baŋɛ ti oh, sire-ele la pɔgedire puan de'e bala. Zɛleŋa la nyɛna kuraa zaberi mɛ. Kambenti la nɛra n de saana ti ya naɛ taaba bɔna nɛra la a sira. Ɛɛn hɛɛn. So yelese'ere n mu'ɛ nini ti mam wan bisɛ gee ta'am ele bii nɛra woo suni ti a bisɛ ge di pɔga de la fum n yeti fu di se'em bii fu yeti fu ele se'em la, a yɛm n pire paa se'em beene.